Ya’a nti’i luli kaka’ari ku ya’a nti’i luli te ioo ya’a luli, inka ya’a kua’a no’anutu, ya’a kuii, yaa morrongo kakaturi jii ya’a kuaa sua, jii ya’a kua’aluli.